Ɛbɛ afɔ nayɔ ɛbɛ yɔnalo afɔnɔ ne wɛlɛ ɛkɔ ɛbɛ wanɩ bʋakɔdʋ la wakʋ mʋ kpɔsobɛ bʋakɔlɛ ɛbɛwɛ wakɔtʋ mɔ ɛkɔgɩ bʋakɔ kɔnɛ kɛlɛ nɔɔ amɔvɛ kɔ wakʋtɔ mɔ sodabɛ ɔɔ bʋakafɔ nɛyadɔ nɔ awʋ ɛtɔhɑ wanu ɔnakakɔ ɛbɛwɛ mʋanɩ akɔ nɩkpɛ hlɩ ɛfɔɛ kɛlɛ ɛbɛwɛ la akɔ nɛtɔɖzɩ mʋtsɛ yafʋsʋ ayo yafʋsʋ sikonɩ yafosɔ ɔzɔ yafʋsʋ <hesitation> abola mɛ ɛwʋmɑ mɛwɔ ɛkʋ wanɩ dzakplɔ bʋakɔ naxayɛ mɛwʋ mɑ. Ɛwɔ mamɛ afɔsɔ ɔ ɔlʋvlɛ dɩ bʋakɔ ɔlɛ ɔlʋvlɛ bʋakɔlɛ sɛ aɖɩ yɛkʋ kɛmosɩlɩ fɑtɛbɛ mɛ ɛsɩ kɑkɑ kɛnɛ sɩlɩ ɛbɛ bʋɑlɑ yɑnʋ xlɑ yɑnʋ nɔ ayɔsɔɛ dɔnɔ ayo ɩkpɛ ɩkpɛ bʋakɔ ɔdɔ nɛbɛ lɑ yɑnxlɑ yabanazɛmʋ dɔ mɛ ɛkɛlɛ tɛbɛ bʋɑ mʋtɛ lɑ tɛɛbɛ ayɔ dɔ nɩvɩlɩ ɑkpɑ kɑ ayɔ dɔ nɩvɩlɛ kɑ <hesitation> ɔdʋ nɩvɩlɩ lɑ mɛ ɑnɛ afɔ nɩtsafɔ mɛ ɑmʋnʋ ɛbɑ lɛ ɛbɛbʋɛ lɑfɑ mɛ ɑnɛ bʋakafɔ nɛkɛlɛ ɛbɛwɛ lɑfɑ mɛ mʋ afɔkɛlɛ kɔdɩ lɑ bʋakɔlɛ kpɛvɩdɩ mɛ afɔ nɑfʋsʋ ɑmɔvɛ afɔ nɑfʋsʋ ɑmɔvɛ. Mɛ afusu abuvle buaku afɔ nɔ keleɔ, ɛbɛke mɛ atsaka ma mɛ amɔlɔ du, mɛ esili mʋ anɛkeakɔ nesɩli ɛzo, mɛ akpawui kpa kɔmetsɩka kpevidi buaku alɩɛdini afɔnazɔɛ nu kɔzi, mɛ ɔtabi lɛ ɛbɛlʋ afɔneyadu wu kunalu kunewele ɛku afɔneya duwu mu ɔluna ɔbu mɛ amɛla kafɔnekele tatɛbɛbio.